און די א- די פרינצעסן איז געגאנגען, זי האט אנגעהויבן צו וואקן אויף די וועג, פון די אנווייזונגען ביז זי איז אנגעקומען צו א גרויסע הייל. זי איז אריין אין די הייל און איר קלייד איז געליבן שטעקן, זי איז צוריקגעגאנגען צו פרובירן ארויסצונעמען איר קלייד האט זיך געעפענט א גאנצע ריזיגע טיר פון גאלד און זילבער